Mereyɛ edziban wͻ edziban akansi mu dze edzi nkonyim dze a, ͻno apapransa ara na mebɛyɛ. Mebɛyɛ apapransa dze edzi nkonyim osiandɛ, apapransa yɛ Mfantsefo hͻn edziban a hͻn enyi gye ho yie papaapa. Obiara n'enyi gye apapransa ho osiandɛ edziban no yɛ dɛw, ne yɛ so nnyɛ dzen. Mbrɛ ebɛyɛ no biara no ͻma ͻyɛ dɛw a obiara n'enyi gye ho. Hͻn a wͻbͻhwɛ hɛn no, sɛ wͻdze ka hͻn ano, wonnkotum woegyae dɛ wobedzi.